A wanna hoore ma matinɗol koɗa haa salula jungo maɗo on koɓo to aɗo mari agogo suɗu heɓa wallama aɗinga finugo ɓo aɗinga ɗaanugo ɓe lau ta a acca aɗana nɗeer jemma ɗo afinata ɓe lau.